Isake matory ah da matory amina adiny <hesitation> enina, manomboky amy folo hariva ka hatramine amy roy maraindray na amy telo, za, nefa tokony matory adiny valo, matory zany tokony agny amy dimy zany aho mifoha nefa lasa mifoha amin'ny <hesitation> telo.